Men murakkab desertlar, masalan, shokoladli fondan va g‘arbiy pishiriqlarni pishirishni o‘rganishni istayman. O'ziga xos sousli taomlar, masalan, Osiyo taomlarini tayyorlash ham qiziq.